Mitondra, <hesitation> raha ande any moa zaho ka mande tongo- mande vity zao, ka tsy maintsy rano aloha voalohany, mitondra rano satroka, kiraro maivamaiva, maivamaivana de <hesitation> kitapo anasiko ny entako, <hesitation> mitondra <hesitation> lamba.